Mitombina na de sy mandeha mivavaka anao de afaka magnano fi- <hesitation> fitondrantegna sara satria ao an-tragno anao a de mampianatra i mamanao mbann'ny papanao hoe zao tokony atao amin'ny fiarahamonina zao tokony atao am'namana de afaka magnano tsara anao de karahan'zany koa am-pianarana koa de efa afaka mampianatra anao magnano magnano raha tsara, fahalalam-pomba. Na de sy mandeha mivavaka zany ianao de afaka magnano raha tsara fa tsy voatery hagnano raha ratsy.